मेक्सिको'ची संस्कृताय परंपरानी गिरेस्थ असुन तातुथ देशी, स्पॅनिश, आणि हेर प्रभावांचो मेल घाळा। टाकोज, तमालेज, मोलेस ह्या सारक्या मेक्सिकन जेवणाची सवसारभर नांमना आसा। ह्या देशात कुटुंब, संगीत, नाच आणि संगीत कला हांका महत्व आसा।